I ataontsika ohatsy zao vagna, iregny voro lava tenda fotifotsy agnaty rano regny, amin'ny alalan'ny tendany lava io zany mitriboky fia i. De alantsika ohatsy koa le vivy noteneniko teo hoe <hesitation> militsy agnaty rano agny de agny mitady fia hohaniny, tsisy sempotsy i na agnatin'ny lera firy agny. Ny tanjony zany <hesitation> hangala hany zany e, mba tsy ho sarosarotsy hoe ndeha hitily igny de <hesitation> hoe hitily egny avao mahita hany fa tsy maintsy agna- agnaty rano koa i mahita hany aloha.